<hesitation> Izy ndraiky koa ôhatra laha direkta fa tsy tsy andrahoigny, ra- raha raiky volabesiko voalohany yaourt, yaourt de matetiky raha mamy zay miraha mamimamy ake zany hoe yaourt, flan, raha magna an'igny zany tiàko, za tsy de n- tia raha masira fa le raha mamy, zay raha mamy ake zany igny ndr- rabesiko voalohany.